یا کانفیڈینس، یا یقین۔ یقین سوچے تو، دماغ میں کیا آتا؟ پوچھے تو۔ یقین بولے تو، خود میں خود، اپنے دماغ میں آتا ہوں۔ کائیں کوں بولے تو، خود پر یقین رہنا بہت زیادہ ضروری ہوگا، دیکھو۔ کائیں کوں اگر تمہیں کتی بھی اچھے رہو کوئی بھی چیز میں، تمہیں خود پر یقین نہیں بولے تو، کیا بھی برابر سے نہیں ہوتا، دیکھو۔ اور اگر تمہیں خراب ہے کوئی چیز میں، تمہیں نہیں ہوتا، تمہیں یقین سے کرے تو بھی بہت اچھا ہو جاتا ہو، لیکن اگر تمہیں یقین سے نہیں کرے تو اور بھی زیادہ خراب ہو جاتا۔ تو اس لئے ہر چیز یقین سے کرے تو پھر سب اچھے ہو جاتے، دیکھو۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ تمہیں وہ چیز میں بھلے خوب اچھے ہو، تمہیں اگر کریکٹ رہو اس میں، لیکن تمہارے یقین نہیں ہونے کے وجہ سے سب برباد ہو جاتا، دیکھو۔ کیا ابھی صحیح سے نہیں ہوتا، تمہیں کیا ابھی ٹھیک سے نہیں کر سکتے۔ اس لئے خود پر یقین رہنا بہت زیادہ ضروری رہتا۔ اس لئے میں جو بھی کرتا ہوں بہت یقین سے کرتا ہوں۔ اپنی زندگی میں خود پر یقین رہنا بہت زیادہ ضروری رہتا۔